Tawakkiyo, ha wahalunda kol suti aŋ duniyanu, glukən tawaki, ha bugunda kol piyati da-d-d'e pəs ɗafu, mutuka daɗa ah-həɗekayo tə-tə tawa dzeve m'ta daɗ, daɗa kowa sasəna, dawa taganuwa, ngangha, tozlo, tozla yade, yava gweshe, gwesha vəlabdza, vəlabdza sərgho, sərgha muvi, muvat ghal məta kegh daɗna ha zuguna minaŋ daɗna na ɗow kla-kla ɗif tawo, ha ɗaf mahginu ma, na nets mazlah-ha tə dzov ɗafa, bale ɗa vlanita aya ha bugun-nda kol piyatayu la-lagali daŋ fadagwe, lagali daŋ-kuor-siya dave, lagali daŋ ɓarawa, lagali daŋ ŋ-ŋ-ŋ gaidam, lagali daŋ potiskum, ko-b-met bəgo ɗafi pəsi, haɗ-ha-ha-ha dzava bi ɗafu, gəlaf muvayi na t-t <hesitation> va-va ɗiyaki yaɗ aŋ kusheh saŋaitu dzu, a ɓeli tuju, ɓaɓli <hesitation> ɗafaɗe tughwaz tughwaze ta datayo, gwg-gurfata mi siga, gui da pəghita m-mŋ- <hesitation> pəghal ghun ta ghŋee guda-ga-ts'ɓ miyo, gu da zuta mi ɗafa ha-ha nayuna, ha ɗaffuwo, tə dzani tə-dzi tawa dzəv, hin masta <hesitation> təwa til teve, ha bəga hinwo. Ha buga hunwo, tun aŋ tashayin avla ɓace-bace tən takadu dafa kədzuwa yiŋ da glafta har zuwa kəɗakana. To dadabuŋwe tamakanita alhamdulillahi ahghaŋ nayin gaf glayiŋ kana ɗakana, nayinŋana tə kor gwaɗ kana. To dadambuŋwe saŋanita <hesitation> aŋ tene anima glu-ka ləŋ təva nduhul-nduhul na-na bibiya ɓa haŋ, oge tong-ngiyo, tə hinaŋ kusheh-hiyo ahaŋ ha tə dzanita suwa sləranita ŋ <hesitation> ina-h-ha hanita hən nda hava, ayya kəna haha mavɗekae tə səraɗa ah na kəɗakana haha na kəɗakana na həma mavɗeke-ma-vɗeken tə səraɗ mi, ah mblame t ɓitsutayo kədzuwi da-da-dz-dzista hini ko gyara-yara, ko <hesitation> rumus, ko guna naye innunda toz nayiŋ ko dayiŋ budakwa dakaliya ŋ-ŋ-ŋ ɗiyaka naye-naye dafa glaf yaɗa glaf aŋ wahalayiŋ, kowa sasəna kowa sasəna taya m-m-maya dzuk ya maya dzuk ya maya dzukiya na ha-ha unda da korna zəɗa maŋ dzukaŋ duniya kana ha-haɗu ha undun nda da koru eh imma saʃani maya lokaciya ma. Ah-ha dzukən zəɗa sa amma, dadambuŋwe sanənita ŋ tene gafglayiŋ hesee nda sagaŋaɗa, na kana, gluwa ɗiyaket <hesitation> to liyiŋ tə vogh'ŋ kushehiyiŋ, dadayiŋ nda zuva nda dzagwa, nda ah-ah ha-harem, haha hah-rem ahdiya nda munji ɗa, naye-naye ɗafayin, həyiŋ tə dzov ɗafuwo, way da vlaɗi tə, ha daɗwo, ha mayin mai-m-maya <hesitation> dadambuŋee sa danibta daŋ duniya. To amma, aŋten kam alhamdullillahi sə nayiŋa na kana təkor gwaɗ ah an duniya kə ɗakana gamsa uzina lamuŋ, wah tsukwa hankal nda duniya ha neɗuna anaf-taimakal muwaya ndzukaŋ duniya kar kace wurka tala yaɗ-neɗ-na ai yana kakna a'a kagh bewo haha fitunda guleŋ na da-da da koranata dadambuŋ tun-ndagh, eh-eh aŋ-aŋ avaftaka dzataka-ka-ka <hesitation> makata dzebagha, nda uzaŋga magha nəgha ko buga təd diyaɗe, ko ha innaŋ dzəvaghwo ganaka yaghwe, vita haha inna dzəvagha vulunka ko naira hesa ko naira həkna da səku ɓata dzankwarak nda neɗe eh-eh dzukəŋ duniyana bibiya. Bibya eh ka-maga-ka temaka't lambagha eh dzataka muvaya shiruwana eh dzavadzi bua inuwa zəɗ-sənukana na eh tsuhura yaɗ amdiya kəkna eh tsuhurataka muvaya ka-ka ka mogka tina vgha dzəvagha ma lam-mbagha tə pəska-ka tə gwanata ka yaghwe ko ag-gaɗe ganaka yaghw tunda haha lokaciya inna aŋ sləmuŋa na tə mog-haŋna mɓuriw-ɓuriwu tə dzeb nana kə kor zləva-zlayiŋ fadagwe avla həga dəgra na ndarɗagh ghiya ŋndali kaduwa ghuna, ah tuk-sheha gwaɗa, ahdiya sə ahdiye tsuh-rayoon aŋ kussa lagaka davlayiŋna, vita səgasa viya na ha-hal dzed davlayiŋ-wo, ha ɗaf kwata-kwata ha-ha innjiya həɗu ma səta həɗt bunal ma, ha bunu ma, ha buna həɗu ai sai maga-maga <hesitation> vuk fit ɗaŋgraŋa ka dzuwal da skwef da tə lumma da-da həɗat hiya guyiŋ da zut dafa, ha-ha nayuna ha daf-hayiŋ dzov ɗafu hayiŋ dzov dafu. Allah wahalunda suyiŋ aŋ duniyana na vita haha undunda nda tə pəs da kəlafta yaɗna sai-dai kam innun nda kurana dadambuŋat undna ha und-da karna aghŋ-aghŋ h-ghalinu amma susi tə wahala. Aŋ tene zuwa yiŋ daga dzukarka dzukaɗ aŋ duniya səkwogha nduhulna susi tə wahala, amma koɗakana na <hesitation> haha la təmog taimako, haha la kor eh undaɗa nana na bata naira hutafa a səkwa dzankwaraka ha lat koro, eh amma dzukaŋ wurk'na kəm <hesitation> dzeɗ aŋ pege ɗaf-ma <hesitation> sa tə nəghata maliga uvdaka nəghataka dafu, ɗila zughwe ɗila, təghwaze tadyiŋ ɗamayiŋ tughwazee ɓəlayiŋ <hesitation> sləka təka mbikalŋ gurzum-gurzum na na naye tə ɓlatayiŋ <hesitation> tə lumma gwozo gu da dza-wabta mayiŋ naira hesa, naira hes-hesa gu dzeɗ mayiŋ təka, ah kədzuwayiŋ da tsu ɗafa <hesitation> kəɗakana na haha la sənatən dzuka <hesitation> undaŋ duniya haha la sənata cewa undana haha la korna <hesitation> tunda haɗ deɗuna anaf tamakal ba haha la kor taya amma unnda dzuk, nduhud na bibiya kowa kwantana agh-agh-agh dzuk kəgeɗna dadambuŋe sənatinna magaɗe. Magamagi tərr aŋ kushehe nəghabi tə həgaŋ mbaɗuwo, sənabi tə həga <hesitation> imm tə sluku səkweɗ daŋ sləmuŋ mi ah nuweya, ha-ha-innaŋ wahala aŋ duniya nda kol sənat’ sutinu, wandma haɗ-had <hesitation> haɗ səɗaghva tətəghva miwo <hesitation> penke ɗotsi tə ɗoh nda lipra <hesitation> a duwayiŋ ka dzuwi da ɗahat kenpa da-da sənasta biw nay ngane ma laha guɗuf tə ghaŋ mina gu həŋ da kəluta <hesitation> kukəsa maya ɓalme tə pəghanti aŋ diŋga kwapeŋe kadzuwi da <hesitation> da biyuta ha haɗuwo ha-ha lada vəlitu sə paŋpəghi <hesitation> ɓləmaŋ diŋa kwapeŋe aŋ kwapeŋe gufata mi kura aŋ kura tə ɓala ko təŋ bəga tə pəghatal zighwa ogo, da-gaf-gagfa ogo naye dzebi nagu da da-ɗifunta mi ahdiya vita maluŋ-male tog dzeb tə watev na gu dzeb mi da kəllo nagu da da nəghata mi da suta miyo ha vaya hala da vlitu daga sluɗuka tə hina <hesitation> ha se-sai təhogh, təhogh nane mah səka kusaka ɗafuwo, ɗuvul kaɗa dzovka bata ɗuvul, haha duvulna ɓəlaɗunlo, haɗuwo ɓaluka muvaya haduwo ɓəlmina <hesitation> amdiya ha inna da dzorku, amma kəɗakana na ko təkaɗe-təkaɗ ka na ha da vəla a'h unnda nana. Na- na- na <hesitation> uza da haha la da kor amma dzukunda gurkana bibiya kowa sənata na bibiya wal <hesitation> dadambune sənat wallahi tallahi dzukunda wurkna haɗ la sənŋata ko harza kəɗakana ko tawa watəgha səsalna ndzuk nda wurkna ndzuknda wurk bibiya. Avlaɗ kəm bibiya amma sənabi təla səkwiɗu, la skwiɗ kam a'a haha inna avla təŋ amma yaɗ kam tunda məmta daɗ kəm way da vəliti, hala da vəlitu, ah səgaŋa daɗa ha-h naghanitu neɗ-neɗ ma uzininizlaha kə dzov't <hesitation> tə vəlanta to way da vəlaniti, way da vəlaniti dzuk gluk na vayayiŋ nda tughwazən huɗe eh ha inna dzavayuŋu, ha inna dzavayuŋu ne dzavayiŋi? Glukunda wurka <hesitation> nduhul na kəm ha <hesitation> ha und da kwaribtw na aghaŋ gluk muvayaku kana haɗu haɗ da kor tayu, ha təkor taya səsani nayiŋ sasəni munda maga nayiŋ.